Keptë e coptume i qes n'vaj edhe i fërgoj derisa t'zbuten, mandej i shtoj hudër edhe xhenxhefil t'blum për ni minut i gatuj. I qes nji ose dy lugë gjelle kërri pluhin edhe i përziej, i shtoj ni gotë kos për me bo pak ma kremoze, i qes kryp edhe biber sipas shijes edhe i zij per dhet deri n'pesëmdhet minuta.